Iau gugu pina, pirpir ma, taumana magit nin, iau ga natnabul ma, iau ga, pakana tana ma, iau ga paitia tamana magit, tara pakana bung ba iauga natnabul. <hesitation> Ta umana magit nina iau ga patia tara pakana bung ba iau, laun varurung ma ra tamagu ma ra ngalagu, mana turagu, amana taigu, iau ga, gireilam taumana, mangana magit nin, iau la patia vakir iga boina. Taumana pakana iau papait vakuku pi na, tatak vakuku tara, a rat kaira ngalagu ma, tamagu, ma tamagu ma ngalagu dirla rapu iau. Iau nukpa, tikana bung a ngalagu, tamagu dirga vatur iavet tataina tago avega, pait tikana kaina magit. Avega, tak ra, amana vuaina dawai kai tikana, tutana. Ma nam tikana tutana iga kot tar avet. Ma tamai mavet iat, nagalai mavet i ga vatur avet, iga banubat avet tara pal ma iga rapui avet. Iau girei lam bula taraumana magit ni iau ga nat na bul ma iau ga pakana tana. Iau ga nat na bul, ave la manga varait mara mana talaigu pi ave la vana pira panak, panak aro ra pupui. Ave la panak na beo. Ave la vana uro pupui ma, ave la gire ba nam tikana mangana magit nin ave la gugu tana. Ave la varpo, kukuraina ba tikai na ongor pina tia panak taivia beo. Ma nam ra mana beo, pi ave la kapia iat urama nagunan ma ave la vapadailam ra umana ngalai vevet mana tamai vevet ave la varve diat ba to an i panak go ra ura beo, to an i tia panak go, ma damana i tikana magit ni iau gire ma iau ga manga gugu tana. Ni iau ga bul iau ga vala pakana tana, ure ra ave la varait ma ra mana bul ma ave la dolo ra pui, tara makura pui ma ave la, ave la panak. Ave la kap kave mana panak ma ave la panak ra umana beo abara tara pupui. Nam tikana magit iau la Iau la manga, gugu tana ma iau la nuk pa ia, ni iau ga pede ba iau ga natnabul, iau la vala pakana tana. Tara mana magit bula avela pakana tana ni avega natnabul, iau iat iau la, gugu pi, aveta vala pilai, a mabal. Avega natnabul. Tauamana tamavet avega, vurana vartovo tara primary school, ma damana avela, ave irop pa tara vartovo, avela kukul papa, a mana mabal tara trade store kai tamai mavet, i ga vatur vake na ra trade store. Taumana pakana ave pilai mabal mara mana turai vevet, taraman talai vevet, ma tauamana pakana ave varubu. Taumana dia la tangi. Taumana pakana aumana tamai mavet diala korot iavet. Avela takap varbaiai. Taumana magit nina iau nuk pa ia, ma iau, pa iau ngalana tutana iau vatur vake go ra papalum ma iau, iau la nuk pa ia ma ia la, iau la gire ma iau la pite varpa togo iau ga bul iau ga pakana tago ra mana magit dari. A pel magiti tuna nin, avela pakana tana tara pakana bung ba avega, natnatnabul. Mongoro na pakana, aveta vana, ma aveta, aveta vana aveta tatak na A mana vuai na davai. Dara, gamata, ba tauamana, a kapiaka, ma damana avela pot, a galip, avela uro nagunan, aveta ki varurung ave turaturana ave tataina, avela mal raumana kikil. Taraumana kikil diata tia ki tai tara pakana, diata ta te parapara. A galip ba diata kuk, ma diata pait ta magit damana. Tamana pakana avela varvakankan vargil ma aveta varubu. Nam ia taumana magit nina avega natnabul ma avega pakana tana. Tanam ra pakana bung ba avega ikilik. Pel magit bula nina avega, ruk tar tana, taumana pakana ave, ave vana pi ra Sunday school taumana Sunday, taumana pakana pata. Avela varpiam tara manatavui vevet ma aumana tavui mavet diala korot avet. Ba dia korot avet, avela takap boro ra pupui. Tikana magit nina iau vala nuk paia, ma ila magit na ninongon. Tago ra pakana bung iau vatur vake go ra papalum, ba go ra position, iau la nuk pa iau, iau la nongon ba dovotina, pavega girailam boko, nam ra nuknuk ba ra mamainga kai ra kalau livuan ta kave nilaun, mavela takap. Kir avela mainge pi aveta vana pi ra lotu. Nam ia tikana ngala na magit, dar ba ila, magit na ninongon pirai mavet, ma iau bula, ila magit na ningon tago ra pakana taim iau vatur vake go ra papalum kai ra Luluai. Iau pite pa ra Kalau bula tikana, ngalana pakana iau mainge pi na varike, ure iau iat personally iau ga mamanga gugu, go ra taim tago iau la vala maravai pire tamagu. Tamagu, iga vatur vake ra papalum ati, tamagu i ga pait raika nat na business, a poltri business, ma iga pait kanaika trade store, ma iga mal kana ngalana block, a kakau, a lama, ma damana, iau pite pa ra Kalautago iau la, iau la murmur ia. Amir la varait. Ma iga vatavateten iau tara mongoro na magit. Gori iau vatur vake ma iau paitia bula. Iau valaria pi na mur ra, a palakaui tamagu, nin iga papait ia. Iau bula gori iau vaume ra kakau, iau vaume ra lama, iau vaume ra pel magit. Ma nam ia ra mana magit iau, pite pa ra Kalau tana tago, iau ga kap vairop vake, tara tamagu iat. Iga vavala pait ia. Gori iau la vala nuk paia ma iau la, iau la ligur, taumana pakana iau la pite varpa. Ba tamagu tikana bona tamagu. Iakaka, kir iau ga, kir iau ga, kap tamana, dona magit bulu tana. <hesitation> Tikana ngalana magit bula nina iau ga kavoropia tai tamagu, tikana bona magit kir iau nuknukue tago, iga, vatur vake taumana papalum, ma iga kul taumana kar. Ma iau nunure, iga kul ra ilima na kar parika, ari iga mal kanaika business iat ati Navunaram. Io, iau ga natnabul boko, kir iauga nukure pi na drive boko, iakaka tago iau la, mur go tamagu. Iau la kau ura raula kar ma iau la, ki varurung meme, ila kap ra kar, ia ra pakana bung iau ga kabaitene paia pi, iau ga nunure, how tamagu ila kap ra kar. Ila, vatur ra stia aira kar ma ila, rua ra axelereita ma a breik mana channge tara gia. Iau ga nukure paia abara. Togo iau alup baskuru tai tamagu iat. Gori iau pite pa ra Kalau tago Iau ga kavake ra mana pel magiti tana. Gori iau nunure pi na kap bula ra kar. Ma iau, nununuk lilikun ba, go tamagu a boina togo iau ga kavake ra mana bobona magiti tana. Gori iau ngor pi na mur nam ra mangana pinarua ba ra mangana papalum nin iga paitia, a tena nginarau ma a tena papalum. Nam ia ra umana ngalana magit nina iau ga kavake tai tamagu. Ma taumana ngalana magit nin iau ga mana manane ba iau ga nat na bul dari iau tar vatangia. A panak aro ra pupui, avet varurung ma ramana talaigu ave la varvapo, ave la varvapo i kukuraina ba ave la panak ma ave la, ave la kapia pirei ra ngalai mavet ma ave la varve ra gnalai mavet ba, to an i panak gono ma i panak gono ba urua ba utul ba ivat ma a magit na gugu ona tikai i panak ra do. Nam ra bul dari ba da vatangia ba a tena valimaot. Nam ia ra ngalana pakana nin iau ti nuknuk vake ure ra pakana bung ba iau ga barmana. Ma dar iau tar vatangia bula akono, ba taumana pakana ave la varubu ona ave pilai marble. Taumana pakana ave la kankan ona ave Kapa ra mana fruits ma ave pait ra mana kikil ave kuk na nian ba ave parapara, avela varubu vargil togo ave la varva kankan vargil. Amana vavina ikik, ma avet ra mana bul. Nam ia ra mana magit iau la nuk paia togo ra taem, ta kaugu barmana, ni iau ga ikilik. Ma iau la nuk paia ma ona iau gire ra mana talaigu, iau la varve diat tanam ra umana magit ma ave la nongon. Ave la nuk pa nam ra pakana bung ni ave ga ikilik, ave ga vala pakana togo ra mana magit dari. Gori, ta raumana tara umana tamavet dia tar taulai ma diat tar varvangala mana dona bul. Tara umana dia tar vanakan go ra nilaun. Ia kaka iau iat iau pitepa ra Kalou togo iau lalaun boko tara varmari kai ra Kalou ma damana iau ti nuknuk pa gono ra tiniba iau vatur vake gori ba iau ga kapia vuna tago iau ga maravai vatikai pirei tamagu. Iau ga murmur tamagu ma iau ga gire vake ra mana do na magit nin tamagu iga papaitia, ma gori iau vapapalumia ma iau gire ra ngalana varvadoan tana. Iua pite varpa pire ra Kalou ure nam, go ra mana magit iau tar varvai kapa tana. Ta kaugu barmana a do na magit. Aramana liu bula tana iau pitepa ra Kalou togo Ba ra pakana bung ba iau ga ngala, iau vartovo tara primary school ma urama vanavana, iau ga, tur pa ia pi iauga varpiam taitamagu ma ngalagu. Ma iau pait raumana do na magit kir iga boina. Iau ga pait taumana kaina mangamangana, iakaka tamagu ma ngalagu, taumana pakana dir la vatur vake iau ma dir la <hesitation> rapu vakakaina iau. Ma taumana pakana kir dira tabar avet mara nian. Nam ia ra mana ngalana magit iau la nuk paia tanam ra pakana bung ba, ave ga ikilik boko, ma tuk tar ave vana tar tara elementary school ma primary school ma damana vanavana. Iau pitepa ra Kalou tago ra bung na ravian togo iau gire tadav ra pel magit, livuan ta kaugu nilaun ba ra pakana bung iau ga ki varurung ma tamagu ma iau ga nat na bul, varurung ma ra mana taigu, aumana turagu ma iau la nuk pa go ra mana magit nin ave ga <hesitation> a ikilik ma ave la pait vatikena. Nam ia ra mana ngalana pakana nin iau tar varvai kapa tana. Togo bula ra pakana bung iau pitepa ra Kalou iau la nuk pa tamagu ma ngalagu, ure kadir ngalana maramaravuti tagu, ma taumana pakana iau la ligur Tago, aumana bona magit, mana bona mangamangana kadir, dir ga ngo meme. A kari ave, ongor pi aveta vatur vake nam ra mana bona na mangamangana ba amana nuk, maukuai, tamagu iat ma ngalagu. Dir ga tar mat kan iavet. Gori ave, laun, ave, valavuvat parika, iakaka, aurua dir ga tar vana kan iavet, tago ra nilaun. Gori iau gugu ma iau pite pa ra Kalau, ure ra nagalan magit nin a Kalau itar pait varike livuan ta kaugu nilaun. Ma dari iau tar varvai kapa tana, ta kagu youth life, ta kagu bul ikilik, kir iau ga, boboina vatikai. Mongoro na pakana ina tatak vakuku. Na tak vakuku pa ta magit tara rat kai tamagu, dari iau tar tatike value. Ma tamana magit, ina tak vakuku paia tara rat kai ngalagu. Ma taumana pakana, a ngalagu na kankankan, iau tar, pait vakaina ra mana magit bea iau tar tatak vakuku ta kana rat, ba ra robong kai tamagu iat. Nam ia ra mana ngalana magit ni iau ga gireilam ia, tara pakana bung ba, Kalau i oro pa iau pi iau vatur vake go ra tiniba, Iau nailam ia ma iau la vatang sorry pire ra Kalau ure ra mana kaina magit ni iau ga paitia ba iau ga youth, ba iau ga ikilik na bul boko. Tago iau gireilam ia ba aumana kaina magit. Ma damana iau la raring pire ra Kalau, ma iaula, iaula raring na nukpuku pi a Kalauna takan vue nam nina iau tar pait varara pire ra Kalau. Ma nam ia ra mana ngalana magit nam iau pala vanavana, ma a pel magit bula. <hesitation> Taumana magit lua iau ga barmana, kan iau tar vatang taumana magit, iau ga barmana ma ba iau par tara vartovo iau ki nagunan, iau ga mur ra mana barmana tamana pakana, iau momo na tava longlong. Ba iau ki varurung mara mana barmana, dia, valaven pa iau pi iau pakana tara minomo na tava longlong, ma ve vana vurbit ma ve pait taumana kaina mangamangana. Gori iau la ki ma iau la nuk paia, ma iau la vatang sorry tago ra nioro kai ra Kalau piragu, iau gireilam ia ba aumana kaina parika. Damana tago ra bung na ravian iau vatang boina, ure ra mana vavarikai ni iau tar varike ure kaugu youth life ma iau nurnur ba i kapa, ma kan ina ngo vanavana dari, Ma iau mainge pina vatang boina tuna. Nam uka ma, boina bona ravian.